Sj mereyj atafer atafer bi edzi no wc fie a, adze a meyj nye dj, medze nsu si gya do ma ohur a, medze nkyen ketsewaa bi tum ma cnan wie a, nna medze esikyire kakra ato mu na meehue me merekye "powder" medze egu mu nna m'enunu mu. Nsu no memmfa no kjse ntsi sj mutue a medze besi hc no nna ayj dur muwie a metsitsi hyj kccpow mu. Cnoara nye no nna m'ewie.